E karaza kiraro rô da maro: misy e kapakapa, indesinao misasa, indesinao mandeha mizoso e selasela esia avao, misy e kiraro tenisy io indesinao mandeha magnano sport mihazakazaky, mandeha mianatry mandeha miasa, misy e magnano talon gne mandeha mivavaky, misy mamonzy mariazy, da misy avao koa gne gne magnano kapa kiranile io la manoragny gn'andro avy gn'eriky, igny zao e tena mantazaky.